Achame aame fiasiik che anyinyen, amu ng'iaam fiasiik chotok che anyinyen asupuhi, komuuch ng'iwe imbar kotaretin ikimitu, komekase rupeet, ak ipa- ipatishe, ipati imbaret ne oo, koro kora konin ikimitu komamong ma myonwogik, ako myonwogik ng'iamishe ipie ko kertai kertai myonwogik chechang, amu ng'opiyo moet ko kertoi myonwogik chechang.